<noise> ma pira pira nerwuna pira pira adi sowi sowiri yi niyau wiya soa yi nyeu wuya <noise> tum andi mere ner chewi mo che tuma sombu, ma che tuma soma yi dinmo sua ko ti nuwa yir kun kwalau gujil ti kwalau yi nyiyau wuya gujili kwalau, eh sau ko ku nuwa yir kun konye, konye don ah nyiyau burwa nuwa yir kun nwo yir kun buki toh konye ner chewa tu soma dedemo sou ko kuno yir kin kwalau sou ko kuno yir kin kongye konye har yanzu ka nuwa chi ko koyi ku nuwo cheu kun ka kinon ka tum eh kongiri shineh tum, da yawa shineh kongeri ka kinon shineh kongye gaen, rob, kunong ko yi ku don nuwa yir kun lechau, lechau kino liechi tum dinya ko yiku don no yiri kin. <noise> <hesitation> ba jombau ba jombau kino ka tum ba jumbi, ti sowi yi ir min nyino nyino bawalau yinin nyin yino ba bawalau am man ti ba jombwi sauki yi tono swani yo nwo ba na koyiku don nuwa yir kun ba pugu ko yikudon no yir kin wankarua koyi ku don.